Jwa'n ta nzina ree' tejna ludxa kuan nlina' za ncho re niba', ne'o ncho ni' baza par nale kue'men nche'a, ncho bija', nn- ngijmen jwa'n ndole balon kon lo yamen jwa'na ndole basket besnaba, jwa'n lo nimen <hesitation> jwa'n ndole fut thi kon ken- kenimen yiz pelota' <hesitation> ee nkemen ka'rela chomas naxol <hesitation> ndyobxa bura' re jwa'na mbay na nda ndax thi mi' nkamena' cho mas nawue nly chana men ya nly gan gapxa le' men ta' lud nda pu ludla' nda men chala' <hesitation> re jwa'n ta nchak naze ndebe rexa thib lad nawue toz nchakmen nlymen ncholome tamen, ndodis numen tamen, ndobere tamen nzo zi bland na jwa'na ta nlina yezna re'a.